Ong enimoro ngung ningii roki manni hayeungong ong o'ko lioni, ho mara mirahu iirangah ko iirangah, ho riku topo ngoiku ro topo meng gnongngong mo tuhetong, nawa' konihetong nawa' honno nawa' heko ko ihko piro hekowoyii ngaraku ruwauki, nawa' uraurareihetong uraurareiku tikite hekokite taroro nawa' roki yii tii tuu'hetong tummo nawa' potungiku huhetong ho nawa'ko ho monowaro toku hekowo ngaraherong tiwongori ho roki manni hayeungong meng. Ho o'ko lioni ho manni mirahu iirangahko iirangah. Impah ong tiger nowo ngawah hoko mirahu roruki ho no'ra naa'sihah ong tiger ironong ngawah ironno to'kung, inainakiku nawa' ro roki to'hetong nawa' hekowoyii ngo'hetong heko ngo'ku aii manni naa'sihah tokuko topo inakihetong. Impa ongkoh ngonowori meng hoko manni ho ong lioni ho manni ngong meng hayeungong monooh ko mirahumorokong topo manah topoyii monukong